<hesitation> Wejazitamue hazo ni nyingi naa kabila iyaa ni nyingi. Kunaa vavakondee, kuna wabena, kuna wasangu, kuna wadigo, kuna wasambaa. Pia kabila ijaho wabondei wamatumbi, kwahiyo kabila ni nyingi zabuu hata kabila hamsini hata stini zabua.